Ɩnáa? Bʋnáníŋɛ feé-feé, mɩnɩsɩɩ álámɩnáá sa, abéé mɩnɩsɩɩ álámɩnáá mɔsɩ bʋʋ bisíi bɔ gɛ bʋnáníŋɛ feé ka dzɩŋ sɩ áááñ goóre kaá má wáana maá mɔsí abéé goóre kaá má wáana maá sá, boémɔ ŋsɩmɔɔ boémɔ ŋsɩmɔɔ boémɔ ŋsɩmɔɔ tá bʋlɔ bɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋʋ bisíi dzɛ ñŋsɩ ŋ yála lɔ ŋ dzɩñ bʋnáníŋɛ feé-feé ŋñ detúna lɔ, bʋʋdé,ɔ kʋsʋbɔɔ mɛɛ dé. Ayéé ñŋ adetúná ró yála ka dzɩŋ mɩnɛ ró ɔɔ goluná lɔ ró, bʋdé ró.